بفضل إنه يكون عندي القدرة على التحكم في الحيوانات لأن هذه القدرة تتيح لي -الت-التواصل مع الكائنات الحية ، وأقدر إني أفهم مشاعرها ،واحتياجاتها بشكل أفضل ، التحكم في الحيوانات ،بيساعد في حماية البيئة والحفاظ على الأنواع المهددة بالإنقراض -و- دنيا دنيا يا أبويا دنيا.